Ae awawan ta'aɗon waɗa hunde kullun-kullun hunde mai nyarnatama bone ngam alatti aɗonwaɗaɗun kullum, ateeɗe sosai. Teeɗal ɗon watuma awawa koɗumi je awawai.